Eey, sukaaɓe e nder janngirɗe ina poti dursude jime. Ngati ine uddita hakkille ene walla sukaaɓe waawde huñaade kadi ina wonta jimi haa ɓe mbaawa etaade waɗde hono mun janngo e janngo.